نعم الفرق كبير بين الثقة و الإيمان، الإيمان هو إيمان في الله وفي قدرة الله، الثقة هو إيمان بقدرات الإنسان نفسه، فأكيد فيه فرق، بين ثقة الإنسان في ربه اللي هي الإيمان وإيمانه بالله، وبين ثقته في نفسه في قدراته.